أه لالا التيليفون لالا ماذابيا يطيحولي مفاتح وما يطيحوليش ومايطيحليش التليفون ها يطيحولي مفاتح نروح نراعي كيفاش <hesitation> نراعي كاش واحداخر مثال من العايلة عندو ندير عليهم فوتو كلي ها ما يطيحلك التيليفون والله مشكل كبيرها عاود رجع الإيميل و دير كذا والكواد و الأبليكاسيوات قال <hesitation> قال باق تاعك يا ودي اسكت اسكت خليها لربي ديجا راك قلقتني بعد بهاذ السؤال.